Mafuta ekora kutre aleganda na maseteganda kutre aina na isatyu ngesiishi msosili kunwa atre. aina sung za siliphori kunuati. kutya mafuta asaliti. kutya mafuta singida. kutya mafuta asafi na korie